हमा देश मा जू ची क्रिकेट सबसे पसंद किया जांड वालू खेल ची जेते हर उम्रा लोग गली मोहल्ला से लेकर बड़ा-बड़ा मैदानु मा खेल्दा छिन येगा आलावा लोग बैडमिंटन फुटबॉल कब्बडी अर हॉकी भी खेन पसंद करदा छिन।